Ahn like pig because it mess all around. It do plenty thing, aay mouth can go bad bad area. Dah ley reason why ahn like ley bisnay.